lallai hanji dabbaji meɗen ko waɗi de kebtata a bandirawo jomiji kullum an ɗon dama dun yi leggel daga e gel pamarel dum yiɗa ɗum ɗuɗɗunto gel gel sembiɗi sembida misali joni dabba daga gel pamarel a hokkagel hande a hokkagel jango to to dou bewa en ko mbalu ko nagge ma to dou an wondu e mage kullum hande e jango an hokkata ge an haɓɓata an fissata to ge hebtete wala no dum wara hande ko he hawai to dou ni a fissai a habbai a wadda na ge ko ge yiɗi to ge hebtete yo dou bo a fissata a habata a haɓɓata koo hoggo wato kon dudon to dou ge andi to fa an don na a warai ta wari kawai ɗara ɗi dilla ko ɗara ko bo piya ɗi dilla to ge hebtai to dama no a ɗon hakkilana ɗi an habɓata ɗi an fissata ɗi an hokkata ɗi nyamdu ɗi nyama to insha Allahu ge hebtete to amma bo fa to dou na an on wala no ge hebtir ma to dou ge hebtir ma bo har e non minon fulbe be dabbaji wallahi dabba ta yarai ga lumo ma a yiɗa njara ga sabili to ga wari ga wowi ma de ga yima pat to ga heɓai ma to ga yi lokaci gartuda ngese misali mi ko shafi dabbaji ɗi nder gelle di jata ndurgol fissata ɗum wadda nai ɗi bafe to de ga yi a natti wuro pat to sei ga ati ga andi cewa jomiga warti gaddano waga kullum kenan amma fa to na a gaddano woga ko on sappo nder bade on ngada zirga zirga on jaha on ngarta a'a to ge metta yiki goddo ge yi'a dum wane am warti a'a dum watta am don dokkowo kullum on to a don nge don yerdoma kullum donkam kullum no ngadda pat de ge yima pa dabba anditete san nan bo dun yi'i hande fulbe ko dum bodi to dou an hokkata di hande dokkai di jango to a wawai nangadi ma to belle bewi ko balu ko nagge di pat dum wodi yarda hande kam ma misali ma jon bewa ma buri hulki neddo hayum de wala yarda amman ko shafi balu hanga de ga don dani kullum hanga wala ko wanni ga hanga to ga wowi ma shike nan to hanjum gida hande ko dabba jon irin fulbe meden be nder ladde neddo to yarai balu mudum na fa sai habbi rade maga a'a goddo non do wa ta ga to nangi lawol ni sei hendita ga sei dillida e maga hanjum giya sei wara lumo ma ga wala ko rade to amma bo fu an durowo dum wallahi ta wari a sorai ha kendira e majun hande do wodi be'i di garta sei tawa e di bali dou duge wai minon fulbe min don gi'a di be'on fuloroibe hakke ko bowu dum hokkai kon hande dum hokkai kon njango to kullum sei kawai kan kon giɗa hendiri e fuloroiɓe hande ko laiha to laiha wari a yiɗa kirsa dabba kirsa dabbawa to ɗum hirsai gama sei dai difoɗa gefe hakke jurunɗum maga nanta ngam ko waɗi ga wowi ma kullum hanga tauta kullum hanga warta ga wara ga tauma to ga yima misamman ma iri fuloroiɓe meɗen gon be nder ɓale to lokaci ɓe koshi fa e kanoje to ɓe jippinai hude sai gi'a ɓe'i ngari e dogga wara hayum nyamai ta kan kon fuloroi ɓe'on fuloroiɓe to nagge ma bo a andi nagge lalle hange he watta no bewa ko nbalu amma fa hange ma ge wodi sauki sosai tinda ge hawai hange to amma no ge hawirta pat to lokaci geyi dokkowo nge abinci ko durowo nge kullum to wallahi nge wala tashin hankali ko hanki mage sei dei gi'a yande ɗun yarta nge lumo sei ɗum nodda baccel pamarel to bo baccel ngel na ɗum goɗɗum di bowidir hangel ngel nange gem kullum ge don yi'a hanko fissata hanko duroita hanko yarnata to ko dum dume bo bano ɓi den hakkilanai sun mo hakkilanai sum to ɗum wowete hatta jon ko misali e nen kam darne neɗɗo kam baccel der bacci maɗa to dow ɓe bowuɗa wartuki e minti pat ta ƴebtai baccel to nde gel yi ma pat hangel hala a waddani nayi ngel minti to dou goɗɗo bo hokkata ngel e ngel yi dum patngel andi ngel hammintako to bo a wowi wartirki to nde gartuɗa fu to non to non dabbaji ɗin ma yawanci hanji ɗi don bowi dokkowoɗid ngadanowo ɗi to bano bimi nagge hange nde nge don ladde dum wara dum fissa dum dilla ndurgol dum nyallida haum nagge na harai heutai har jemma ehdura na ba bewa lallai be'i di nder gelle ta duri ga ko nanga ni awa tati ko nayi ma a wawai ngartida ngel mbalu pat to don nder gelle to wala matsala to amman ko shafi nagge hayum hange to ge nagi durgol daga bimbi har jemma kullum yitere mare <hesitation> nge don yi'a ndurowo nge an maudo sai ɗum wara yarki lumo ta fa'e ma sai ngi'a nge sali yaugo kwata kwata no gadda fuu amma bo fa wallahi baccel famarel sei gi'a hoyi nagge ngen wari e on durwa on durwa on nangai seinge salo nangeki amma baccel to wari e ngel nodda nge bo e nodda dabba won wawai iri fulɓe bandiraɓe men nagge fuu mbe ngadani nge inde mudum baccel e wara e nodda nge bo hande e njango fa waddi dum wowi dum to wari noddi nagge skinenan nagge sai wara nagge to wari sai baccel to wari kawai farrr shikenan nagge wara sei baccel waɗa rade habɓa sei dei hokka on yi'a on da jahe lumo gam balde de ma dum wadi ngari irin bokolo ho ko minon de wala ko sosai ni hoje amin ɗum wari ɗum nanga ɗum yara lumo Allah nagge nge ɗum watta ɗum fi dum fi ɗum fi nagge kam hude de ɗum dawai daga jamdi joyi dum julki fajiri nagge nge hange won nango ka ha karfe ha jamdi jenayi ha jamdi jenayi ɗon ma sei de ɗum wadi dabare sei dum yi to joni won bacci nduroji ɗum hoyowa bacci nduroji din ɗum ɗara ko ɗum waɗai wallahi baccel e wara nagge nge de nge yi gari di de ge yi baccel gel de ngel nde ngel wari bo nde darni bo shikenan sei kawai waɗani ga rade do non ɗum wontiri to non bo ta wari layi balu jaudiri ai don hawa sosai fu hauki jaudiri wallahi dou ko di yau da gobe hanko kam di meddata haukimo sei dai kai da yake dum yima ɗum dabba dum wat ɗum wala <hesitation> amma dai da wuya gi'a ni hande dum wari an ɗon ɗunkam tinkara ke ma ɗum ɗumpete kullum kam ɗum wattake yawanci sei dai tawa

no sembiɗiri fu a yi'ai e dogga wari helete hala a warti to go'ol hangol ko shafi hala dabbaji dabba no ngayirda ga pat to dou a fullo ga wala hande kam ngam to dou a wawai kullum a waddana ga to ga hawwata ma bo ga hakkilate sosai hanga ma ga andi ngaddanowo ga amma fa ko dabbaji ɗi limtu mi ɗi to dou a fiyai an de ngarda fau a biyai jon nosali kutiniroɓe e amalanke nga'i amalanke hei ngara tawa nedɗo won ɓe godɗo to ummake hayum fiyai kawai gabbi to hauta amalanke maji fiyai fiyai fiyai hanjum wai to ɗi dillira sauki goddo bo to lodake di kaya don yurmina ɗi don tokkoroɗi hakkilo to wali ayi dole hambe be de lokaci ngari gida hande a wari an piyowo ɗi ngarda pat to sei ngi'a hakkilo mari e rauji kawai hakkilo mari e rauji kawai di andi woru kawai dabba fa tan to ɗi andi ngadanowo ɗi ɗi andi mo wadanta ɗi andi mo wadanta ɗi to non hudeɗen wontiri to amma fa hatta ko be amalanke hatta fuda ɗum don fuɗoro dum ;to lokaci dungu to wari a on fuɗoto to fuɗa ka'a goddo waɗai yurminai dabba e fiya e tokkori ɗum hakkilo dei no yiɗi amma ngoddo to ummake fuda kan seiefiya sei e fiya e ɗum irta leddi san nan bo bawo pideden ma mettugol ngol wadai ka fiki san nan ummitilau tako to ai jon dole dabba yarai bone to dabba bo hayum bo to fa andi hayum ma jarnowo dum bone to go'ol hangol won ajiji ajiji ko shafi dabbaji ta nani dabba wai hawete fuu to gaskiya on boural to dou on bouri to wallahi hawata ma amma muddin a fiya dum to wala no bouron bano bin bo hatta ko peuru ko bodi shaggon kallukon kon won kai dum hakkilanta jon goddo hei tawa ngesa mudum wodi bodi haa ndi mauna insha Allahu di kulatako dum to amman fu muddin modintoto bo to dole don won matsala